गाछी सब तह पोगरे बाटे । उहे अउसन्के कहेके आम, लीचि, <hesitation> कटहर, अंगुर, सेव, नस्पाती, सन्तोला, नेमो, तुत, बर्गज, पिपल, बरहर, पिठवा, सखुवा, सिसो, <hesitation> पतेया, अपिल, <hesitation> रुनी, मसाल बिरुवा, सोहजन, केरजान, नारियल, खाजा तारी इसभे गासी सबके नामबाटे ।